Mida tra lo makarantini sakalaka ya hara mitipi midasi kaya da sikasi ga pashiyarna ko kayar da sikasi ga mada mana har sakan mba u miyar miyan mba uni dasi kada tharra kayar mba u yaro sikasi miyar kuri sika siryaru yar kuri mba uni tin yara sim divini mi biba madayanni si tsuwa afiya tin ya mwo pola imir pira mita pira anta tin yara shani kata huta o an mbwani ka ta heni ka ta futa ya da dametisiniwa ta da dame ya da dametisi ya da dametisi yada dametisi yada dametiniwa kamya kata huta kamya tasi yirhirari mi yarkuri yini tsuwa mi yar hara anta thati lafiya to tin ya pola imi tsu mi saka walatir la'asar tin ta walata kata mwo mashidu kata mwo thirkima mi madayarni si tsuwa o makaranta mi madayarni si o makaranta tinya vida <noise> mi madayani si tsuwa mi ya wanke wanke laka to ya vu na olani kata da tharra wala ka shara na rakkani tsuwa ya da kidini kata mwo masali sulaka mi yo barari i tsuwa yo wanke wanke. Miyar kuri shanga yar yara pattisi kayar kuri kithirni shanga yaru mi yar kuri tsuwa tin yara mwo mbwa ti susum tsuwa mi do wulari yadda tiwu harari lan bzir na olani ayura nda hara mim miri nda hara mim miri sakalaka ya pillari sakalaka kuma tso wulari to thipta rakka rakka tsama tin ta villaka mi yadi lafiyawa ko i yiryirari ya pilla kata mwo ka kata hallayaru, ambila tsu ambohila hm kostomana tsuwa saka laka hm mi mji si masi gulashin ko mji si masi ga kari madankir a huri ko iri a su sa sa apani mida si to tinya dinga halada yaro sikasi yaro hallada apani mi yar kuri tsuwa mjiyar laka osi mji yar laka o libila mji yar laka osi. Mji yar laka olibila apan tina hara o kutap ci mi saka lo ana mak islamiyan hara tsuwa ima tin ya shiri ki lo ana isalamiyan mi si tsu tin ya beti memeti kara ah karatu ti yar hara o makarantini mi yar kuri mi kuri ana tin ya beti wulhi sunati ya dimhari tsu tahu mi beti dimhani tsuwa ki namti kuta kini kija drati kome da kome mi saka sir bubada ki hara mita sifiya tin yara kik ah tin ya thuni pdakilaka kin nala ga imirsa ga susumni ga imir pirni tinya mwo velari ambila mangariba ki hara mi saka mangariba ki hara tsu da libila anti da lo mashido da daa sifiwa sai bwahila isha ana tsu yafiya yon kahi kutakini ga madan kyar